La aq'omil taqee' como laa' chilnaq reh ak'al <hesitation> man re' ta je' la cha'qon k'uxb'al wa'ak wula janaj q'iij ahpa' meer wii' nkiq'ar cha aweh re' chii' la q'iij loo' kiroo nak'ux la aq'omil taqee' manek wach nqila' hoj je' tii naqaq'aram hoj ruu' la tiwik la'koon la winaq nkimuq'aa naq la aq'omil taqee' ja'ar nye'ra cha pan juuj nmuq'aja namuq'aa pan ak'al nrikuy junstz'ip ro'na wula cha la p'ajeekb'al nap'ajiksaa aq'omil taqee' y nrikuy juntz'ip xare' reh nawat'aliim qa'sa q'iij o kore' chii' ahpa' meer wii' kiroo nak'ux la aq'omil taqee' re' naq n'oo puusra cha nq'ahlaam ra qa entonces qat'aliim cha hoj ke man cha kiroo ta nk'uxara kore'eet chiriij are' nqachap qiib' hoj manre' ta tanto je' wula janaj q'iij reh ahpa' meer chii' man cha kiroo ta ya xqa'la' qa hoj xq'ahlaam ra qa o xpuusra qa pues hoj ja'ar man cha yah nqak'ux ta porke qat'alim cha ke kore'eet <hesitation> nriye'em qa junaj rite' qab'aqel o nirik'utum cha riib' janaj kimik reh qab'aqel